Akɛɛpɨwe pɨ sieni nimirǝ pɨ kaamɨ: pereceeyǝ, pusuyǝ, cɩkɛɛyǝ. akɛɛpɨsa pɨ sieni nimirǝ. kǝkɨto wǝ natɛŋ pɨ sieni nimirǝ? ǝfɨcamɨkǝ perecee pereceeyǝ wǝ alala yaalɨ ŋwɨ wɨlǝkpɨwe ǝ lǝ fɨ alakpɨla ŋwɨ mɨŋ ele yi morokoŋbi o muŋ kuŋ ne keriwu meyɨwe wǝ olo pwo ŋwɨ perecee la rɛ rɛŋ wǝ olo pwo ŋwɨ mɨŋkɨsa ŋ yɩrɩ lǝ nyɩŋɖǝ we o lóo pwo ŋwɨ mɨŋ o lóo pwo ŋwɨ gbɔvi olo pwo gbɔvi onuŋ mɛɛɛ lofuru lo ciwɨ ekinɨŋ lǝ olo lo pwo ŋwɨ loloku nekiriwurɨ ŋ mɨ pǝ kɨto wɔɔ perecee ri kɛrɛŋ ŋ sieni nimirǝ kaa perecee vǝnɨŋ ya lo wo lo tuwu wǝ ǝlǝ ya yee susui ŋ lǝ oloko ǝkǝ fɨ ɖurǝ oponu ka a láa pɛlɩ ǝ fɨ ɖurɨwe rɨ fisa lo su la pwɛɛyɩ. kɨdo wɔɔ ri rɨ kɛɛrɛ ŋ sieni nimirǝ baŋba kawǝ ke <hesitation> kɨsa pusui kǝ wǝ ya ya tɛŋ pusui kǝ kɨto wǝ na tɛŋ ŋ sieni nimirǝ pusui kpii vǝnɨŋ ma la yaalɨ ŋwɨ mɨ nɔnɔmɛye ele re ŋwɨ ǝ lǝ fɨ wɔɔ anyɩŋ ya la saŋɖǝ láa akaakǝ. pusui ri rɨ kɛɛ náa lɔ okupǝ mɨŋ kulǝ rɨ gukpǝ mɨŋ okupǝ pɨ kpii lǝ pɨ la láa ha rɨ gukpǝ wala yaalɨ pusui láa lɔ ŋ koonu lǝ. ka ke pusui la rɛɛrɛ. lóo korǝ pǝ lǝkpǝŋ rɨ gukpǝ etini ŋ po tulǝ ŋ rɛ ŋpa tɛrɨ lǝ rɨ la zaarǝ kǝ tini ri rɨ kɛɛ náa lɔ mɨŋ ku nyiŋ. ri rɨ kɛɛ nóo toŋ ke. rɛ kʊraa mɨŋ gbɛŋɖǝ wǝ pɨlo ɖo pɨla tɛrɨ lǝ pusisa pusui lo kora lɔ la gbɛŋɖǝ maŋla kpɨla pusui mɨŋkɨsa pusui lóo kore kpii rɨ gukpǝ lǝ mǝrǝ mɨŋkǝ pɨ láa tɛŋ onuŋ pusui vǝnɨŋ la ca rɨ gukpǝ wǝ la ca na awɛ wɨ láa wɛ mɨŋkɨsa pusui la rɛ lo kore sieni mɨŋkɨsa ŋ ci fee le we we náa ca ŋ t. jnɨ lǝ kɨ kɨ a pa wʊ kɨ apaa pa ta wʊ afaŋ pusui ri kɛɛ ŋ sieni nimirǝ baŋba baŋba rɨkɨsa cɩkɛɛyǝ. Cɩkɛɛ le nimisie wɔɔ wɨ kaamɨ ekiniŋ vǝnɨŋ sǝrɛ lo furu nyarʊ lee ci nyiye ŋ ci wɨ ekeniŋ yǝ ǝnɨ we mɨleeyǝ yǝnɨ we mɨtǝɛ nyiye nya na yaalɨ mɨ wǝǝ lǝ mɨ ŋwɨ ye ciawɛ. paa vǝnɨŋ nyi tuŋtuŋyɨrɛŋ lo furuwe lee ci nyiye we ŋ ya mɨŋ woŋ ŋ ya mɨŋ woŋ kɨto rirɨ kɛɛrɛ ŋ sieni nimirǝ ŋwe ci wu ekeniŋ nyisa wɔɔ lǝmɨ ŋwɨ yee ciawɛ yǝnɨ we lǝ mɨ ŋwɨ yee ciawɛ. Kǝ lǝmɨ nyisi ǝ yee ciawɛ wǝ nokoru nǝ́ǝ pǝ mɨ nyarʊ wɔɔ lo korǝ fɨ turɔɔrɔrɛŋ ŋ pe yee mɨ oturu yalo woŋ. kaake mɨŋ a la láa yaalɨ cɩkɛɛyǝ wɔɔ mɨŋ yɩlayɩtɛrɛŋ lo ɖo ŋ pɨ lä nyarʊ wɔɔ rɨ cɩkɛɛsa lo oŋuŋkǝ kɨto kǝ yǝ no woŋ yǝ woŋ yǝ no woŋ wɔɔ <hesitation> yɩlayɩtɛye lo la pwɛyɩ. Kɨto wɔɔ cɩkɛɛ ri rɨ kɛɛ rɛŋ ŋ sieni nimirǝ baŋba baŋba baŋba. <hesitation> le piri, <hesitation> nyiyǝ ŋ koonu lǝ mɨŋ nyirɛ lo ɖo turɔɔrɔrɛŋ lǝ pǝ ŋ yemɨ rɨ lä nyarʊ wɔɔ cɩkɛɛ le la nyɩŋ wɨ ŋ ci lée piri ŋwɨ Kɨto wɔɔ akɛɛpɨsa pɨri rɨ akɛɛpɨ rɛŋ mɨŋ na nyɩŋ pɨ sieni nimirǝ baŋba baŋba wǝ pɨ láa lɛ pɨŋ lɔ pɨŋ ku nyɩmasɩ E lée re cikɛɛ oko atɛɛkǝ láa ca lǝ ŋko atɛɛkǝ mɨŋ lǝceŋceŋ o lóo ko atɛɛkǝ vurǝ lée yelǝ la calǝ ŋ ko cɩkɛɛ la ko bɔɔrǝ kɨŋ lɔ akɛɛpǝ ŋ koonu lǝ. ǝlo kora re cɩkɛɛ nɨ ko atɛɛkǝ rɨ we elere ŋwɨ olo ko ko wɔɔ kɨ nɨ re kɛɛ nɨ pɨ nɨ pa ca nɨ ri. cikɛɛ lo la lɔ mɨŋ ku nyi. Sieni nimirǝ lóo toŋ nyi ke. Kɨto akkɛɛpɨsa we, ŋ na nyɩŋ wʊ ŋ pɨ sieni nimirǝ baŋba baŋba wǝ pɨ lóo toŋ.